मैं कुछ दिन बीटी जु छ बहुत मेहनत छो कन्न लगींयू । कल्याकि यू सेमेस्टर मेरी पीएचडी सबमिशन कु सेमेस्टर छ। ये मा मैके आपड़ी थीसिस के जमा कन पड़ दी ते का खातिर मैं के बहुत मेहनत कन पड़ नि छ। मैके रिसर्च पेपर की तैयारी कन्न पड़नी छ, मैके आपड़ी रिसर्च लिखनी छ, जु जु रिसर्च मैंन करी छ ते कु पुरू ब्यौरा मैं क देन छ ते का खातिर मैं क बहुत मेहनत छ कन पड़नी।